Nimpo nado ninang la olala osinoke wikanna nee gaugausi lepo tabeng, ene awa owanao o tabeng. Tee ninangko peepoka asing la, olape eng olala lepomeke taba kalelape ai kalelape eng nimpoi la olala ninan kalelawalupe tee tewato tee owama lesimomo, lesilesi. Eng te wikanna gaugausi tabeng tee o lela meka bailli kelelawai tewo osinoka, lepo nimpo tewatona owalego aga. Tee peepoka olula ninang kangkale luwai, aluwai asin aleketai poito nnan tanenoluwa, asing mule, mudeknaluwai asin, tee tewa menaduwalupen ninang tee ami tete tabeng lea, eng te nado wikanna tabeng tee tebuli ninang te peepoka olula aluwai aleketai poito. Ninang mule mule asin teke taginuko ka kalelula ninang aluwai enang oh palo oie palolali lakano nadalawai, wikanna ka os te tewatona. Nesnes ai nai otoloko tewa owepe, te kaleai otolomampo, nimponoke ninang taginiko te tewato gawawalumanoke, nammeke nala asing kaleluwalupe, ninang pekala asin aluwalupe oie palolali mule nnang alupe, analalawaina kolalako tei meteke. Eng age lepo gaugausi tabeng na ule otolo nne tewo kalapalago. Wikangna ana ana tabeng. Repoketai ke poainan. Alewa asin uwakawotalula te napo meka dalawaina galuwai. Ninangko ninna ule tabeng nne mena babe nna te ninawalo agaloga <hesitation> ninangko ispoketai nanilipe ne, tang lolota nawato menababai. Kobonala nawato asin pepoketa asin ispoketai mainitope skadapenang. Eng tee tewo tebulinake menabsnoie nawatona nado, wikangka gaugausi tabengnake olala ninang analawalumo asing tee kalelawai ala wai aleketai nna. Aleketai poito, wa nga pole sinna, eng apepe nang ninang nii sikamai ninang asing, namanolike meino peepo lakano osino ispo tapi ema te meino. Tewa menabepenang tewo wikanna gaugausi tabengko nake alape, poo mmeng <hesitation> wikano pawago watalai uwepeng alapeng melie wikano pawago, eng tee wikano pawago welila tee teka ninang a ninang alawai la a onoli akolo kalako agetai manlalala asing nania ninang mule awo agetai nugai kolawai tos nabake palolai wau wau lalawainang nigi lalawainang. Tee tebuli, ninang asin pelalei pepoketai poitoko, taba kale kale lula wauluwai, aluwai lane a leketai poitoie apeainang silaitai gelankata awamoi tos malaka, tewa menabeai nang, ninang wau luwai. Eng tee tewato gaugausi lepo tabeng te ninang pepoka olula asing, lepo meeke pispis ali kaale luwai. Tee aba oi tang ludu luwainna te tabeng lea tee tabeng lea tebuli tabako. Ennauko ninangko oekalago asin, tanalalawaluko te ninang mali alimeke kaleluwai, te ninang, ninna tebuli peekala tee laga lagasi, lalagadi lagaduwai tee ninang nimpo osinompo age nimpo. Tee ninang lepo o enang, lagalagasi gawako, te la lagadai tolowai, kitau koi tai agata pagauko nee labo, lagadas tolowai. Ninang alawei, o nammee tepe, tepe menabelia tee, tee lawaloda eng tee tewato tee tabeng. Tee teu osinomponna. Ninang tee menabawaloda. Tagi niko ka taba kalelawai tang pepo isa nauka, isa nawa menada waloda. Tee lagalagasi lopanna te ninoke taginiko ninang ninawato ninang lakonna lea mii tapilai tolowai taginiko, ninang peekala asing tapilaitolowai polo asin te tang mopo obo alili peekala meeke tee la tudulai. Ninoke tee taba tee age menabas noie ninang gaugausi wikangna tabeng nake tee tewa galawaloda taginiko.